Karaꞌ nnaꞌ rnia naꞌ no nukaraꞌ bi kuturo xoxoo inteligente kaptoo nio ka bladekii malna nenka bualo rrakaꞌ zalkzək mitik chilan deki wennaꞌ loi ne ga wenḻet karaꞌ bi ku ne ka bxkwa wenr ḻaskaꞌ kapchineꞌ gapxkwa ritriste laskaꞌḻa.